كنت في مول و <hesitation> أمي كانت لابسة عباية سودة، كنت قاعد <hesitation> أجيب أطقم لعيال أختي، ف <hesitation> طبعا في المول كان أغلب الحريم لابسة عبايات سودة، أنا رحت مسكت طقم ورحت وريته لأمي إللي أنا كنت أحسبها إنها أمي! فقلت لها: إش رأيك في هذا الطقم؟ وماسك فيها هي هنا قعدت تناظر لي كذا، بعدين قالت لي: أنا مو أمك، أنا استغربت يعني.